Kuee ndii ndiute ndii diaa ndiuu na horre ndaako'ana te las 6 o las 7 naandaako'ona te nde'eku in jabón nde'eku lavaderuna nyuuka tee nyuunka ndeéku in bote de agua ja nde'eku te horre naandaako'ana kua'ana te tniina cepilluna colgatena te nakeetena yu'una te nyuuka nde'eku jabón te naake'etena nda'ana te jiaa kua'ana daava'ana almuerzona tiuku.